Rus madaniyati, adabiyot, musiqa va san'atda boy tarixga ega. Lermantov va Tolstoy kabi yozuvchilar, shuningdek, Chaikovsky kabi musiqiy ijodkorlar, dunyo bo'ylab tanilgan.